باش يتثبت برنامج على هاتفك اتبع الخطوات هذي، افتح متجر التطبيقات، ابحث عن التطبيق اللي تريده <hesitation> اختيار التطبيق اضغط على تثبيت ، انتظر التثبيت، فتحة افتح التطبيق <hesitation> أعدد التطبيقات. اذا لزم الامر وهيك تكون ثبتت التطبيق بنجاح وجاهز للاستخدام في اي وقت